Chili es un país con tolos climis porque creu que tien comu seis mil kilometrus del norti del país al sul. Assinque passan dela climi tropical al desérticu, alogu passan al mediterraniu ondi hazin los vinus essus tan güenus i ya abaxoti de tó pos la climi continental i quasi que polal pallí pala Tierra del Huegu. Si alogu le sumas que tien los Andis i la su montaña más alta, l'Aconcagua, pos veleí, que en Chili la genti se conoci tolos climis del mundu sin gastal el passaporti. La Nueva Estremaúra se llamó alo primeru, lo sabías?